אכּתר שְׁח'ס אַתּר פְּחְיַאתִי הוא אלואלד דִיאַלי, הוא לִי עַלְמנִי קִיַם לִלצּבּר, אִחְתִראם וּלעַמַל גָ'אד. מן כּנת צְגִ'יר כָּן דִימָא כּיַקוּלִי חְדְם עלא ראסכּ וּמתְּכְּלִיש חְתּא שִׁי חְד יְהְזכּ מן טּרִיק דִיאַלכּ, האד לְכְּלָאם כָּן ענדו תּאתִּיר כְּבִּיר עליַא חִית עַלְמנִי כִּיפאש נכּוּן קּוִי קְּדָאם צְעוּבּאת וּמָאנִיתְּסְלֶמְש בּסּוּהוּלָה. חתּא לליוּם כּנְסתַעמֶל נצָאיְח דִיאַלְו כֻּל חָאגָה כּנואגְ'הָא פִּלחְיַאה, כּנְחס הוא סֶבֶּבּ לִי חְלָא ענדִי טּמֻוּח וּאַהְדָאף וָאדְחָה.